डाउट सगळ्यांक असतात पण थोडे ते डाउट। मिटायतात आनी थोडे तशेत मनन घेऊन बसतात। डाउट म्हंटला की मनन पायलं येतात ते स्टुडेंट्स। जशे स्टुडेंट्स आपल्याक कय जर शिकायला। आसां तेत्तुलं कालांक ना जल्यां ते जशे टीचर संचं। आपले डाउट विचारत रवटात मका तेची याद येता।